പരി ഇജനദൈ ഏഅസക്രിമനി ഏന്ജദയരമലപലി പന്ദ। സരൂകു നര്യല പരി, കജു പൈശദി, പരനദി, ബഗ, ഹോനേയ്, ഇജനദൈ മൈബല് സിരപനി, സരിയദി മികസമലപദി। നിഗലഗി ഛോകലത ഇസകരിമ ബോദന്ദ, ലസതഗി രദി തൈബിസപൂനമ് കോകോ പോദരി പദലി। സരിയദ് മികസമലഥി നൂകകമ്, ഐസകരിമ ബോദുസ് ഇജനദ സതിലബതലിദമ് പദലി। ഐരദ ബഗ, ഫരിജിദമ്, ദിഓദ് ഐസകരിമ സിദ്ധവദി പോദ്। ഐസകരിമ സരവമലപനഗ, ദേരേഫേര്രോഉസ്, ഇജനദ ഛോകലതി സസനി പദലി।